Avulana vuna yakhola visa vyo khulalama khu singana kenya khanga khurumikhire <hesitation> sindu syakhulanganga esabuni <hesitation> khuli nende esabuni lukano na lukano na nesiri khuicha sabuni lya vulana, avandu varumikhiranga esabuni ya masafu, masafu kano khwalingi nako, ko khucha khwenda mutsuru aah, mulolome lwetwe olunyole. Khwalanganga omukhunju na masafu kano wafulukunyanga khu makhono, amechi kene ngwe nikakhola lifira nora mumachi nosavira inguvo necha nyasaye yamala nalola mbu auandu vanjo varumikhiranga chingufu chinyingi ocha khukhava esavuni iyo, vamala vakhulerne esavuni ya ya matukhu kana. Khuli nende easavuni ya omo. Khuli nendo esavuni ya rexona, khuli nende esavuni chechile cha machi ne khandi mbwo, esavuni eekiranga amalwole kava kakhutile sikakhutila tawe, khusaviranga vindu, khusaviranga vikombe, khusaviranga mutsinyumba hasi. Kakire mbu ni kali. Nyasaye wakhwakho <hesitation> sianwa sye inyumba ye esimiti, onyela khusavira hasi no omucheni niyenjiramo namanya mbu winjire munyumba. Khandi nyasaye nalola akhweresie esavuni yo khusavira chinguvo kakire mbu, khulatsilila khuva avachafu luwono mwa khuli musivala muno. Osave inguvo ololokhe omulafu hango ololokhe mulafu muvanduu, ololokhe mulafu muikanisa. Ma khandi esavuni yino eli nende ovukhonyi ovwinji sana sana sana. Kata noli nende chichoo onyela khuvukula esavuni nocha khusaviramo kakire mbu echisi chirarula muchoo khandi chichaa munyumba okhuvuyamo tawe. Maa ndakhavola ndi nyasaye yakhola vulayi nakhurela esavuni mbu. Kata nikhwikhaye halala muvandu niwesaviye vulahi savuni <hesitation> eeh okhuunya sikhuvechangao tawe. Onyela khwikhala muvandu norali nende <hesitation> okhwenda mwoyo tawe, mbu neluya lurula muviri kwanje nikhusalisia moli ka vandu vandi. Ne kosi mbwo, khuvola nyasaye mbu khulola vandu vave navalera savuni musivala muno.